Alosi ayong lodukau, atasaka amuchele lodukan, atogiel emuchele loka amisin, enokak akim, enokak ejikon, atama ngide kapesi yautu akim, ama kapesi yautu nyakito enokasisi, atosipokisi lojikon ewakisi achumwi ewakisi akimiet, tokulout, tokulout ngakipo elabakisi emuchele toomi. tokon robo tokuula tokuula tokuula kijuwa, kiirae, hee be amonk tatokinae koo, yautu ngasani, kiboikinos kop atokorak robo ngide tokorak kila mtu mtu mtu kumuja, emuj ayong deng, kimujae torumburae kilatarehe ngiboro kikachakinae.